هلا كيف حالك؟ بس حبيت أقول لك إني تفكرت في موضوع الغداء، ليش ما نتقابل يوم؟ <hesitation> حابب أتناول الغداء معك في مكان اللي نحبه، راح يكون فرصة كويسة للكاتشب ونتحدث عن الاخبار، خبرني إذا يناسبك، <hesitation> وراح يستناك، مع السلامة صديقي.